hefur lokið undirbúningi fyrir hernaðaraðgerð gegn sveitum Kúrda í Sýrlandi ákvörðun Bandaríkjaforseta að flytja á brott herlið á landamærum Sýrlands og Tyrklands virðist hafa greitt götu Tyrkja höfuðverkur geðrænn vandi ljósfælni og minnistruflanir eru meðal þess sem íþróttakonur glíma

samkvæmt nýrri íslenskri rannsókn oft verður einnig truflun á hormónastarfsemi líkamans fasteignafélagið upphaf sem stýrt er af Gamma ætti að vera komið fyrir vind eftir samþykktu að taka eins milljarðs króna lán til að klára tvö hundruð og áttatíu íbúðir félagsins fornleifauppgröftur er hafinn í miðri Reykjavík bak við Stjórnarráðshúsið þar gætu fundist minjar frá upphafi íslenska landsliðið vann sex til núll sigur á lettum í erfiðum aðstæðum ytra nú síðdegis

stendur vel að vígi í sínum riðli fyrir

tvö þúsund tuttugu og eitt gott kvöld við biðjumst velvirðingar á því að við erum lítið eitt of sein það er auðvitað vegna beinnar beinnar útsendingar frá landsleiknum við Lettland stjórnvöld í Tyrklandi tilkynntu í dag að undirbúningi

gegn hersveitum Kúrda í norðurhluta Tyrklands væri lokið

hefur vofað yfir lengi ákvörðun um að flytja

á brott virðist hafa gefið Tyrkjum byr undir báða vængi þetta er ekki í fyrsta sinn sem Bandaríkjaforseti veldur usla með því að tilkynna um brotthvarf hermanna frá Sýrlandi um miðjan desember í fyrra tilkynnti Trump að verki hersins væri lokið þar í landi þetta vakti hörð viðbrögð og varð meðal

annars til þess að þáverandi varnarmálaráðherra sagði af sér Trump dró síðar í land og sagði að fyrr en tekist hefði að ráða niðurlögum Íslamska ríkisins

ríkislausa þjóð í heimi áætlað er að þeir séu hátt í fjörutíu milljónir og flestir þeirra búa í Tyrklandi Írak Sýrlandi og Íran staða Kúrda er ólík innan þessara landa en alltaf eru þeir í minnihluta og hafa þurft að þola ofsóknir staða þeirra hefur ekki síst verið viðkvæm í Tyrklandi og yfirvöld þar í landi hafa litið svo á að sjálfstæði þeirra yrði ógn við stöðugleika Kúrdar í Sýrlandi hafa svo verið einir helstu bandamenn Bandaríkjamanna gegn hryðjuverkasamtökunum sem kenna sig við íslamskt ríki sveitir Kúrda hafa nú yfirráð yfir nokkuð stóru landsvæði í Sýrlandi sem hefur landamæri að Tyrklandi árás Tyrkja á þetta svæði hefur verið yfirvofandi í þó nokkurn tíma Erdogan

hefur ítrekað lýst því yfir að hann vilji koma upp svokölluðu öruggu svæði við landamærin og hefur í hyggju að senda þangað stóran hluta þeirra sýrlensku flóttamanna sem dvelja í Tyrklandi víst að

inn í Sýrland ja herinn segist í það minnsta alveg tilbúinn

hins vegar hefur hvorki verið gefin út tímasetning né

ekki venjan í þessum efnum alþjóðasamfélagið fylgist grannt með

ekki síst fyrir þær sakir að talsverð stefnubreyting

hjá Bandaríkjastjórn

það kom yfirlýsing frá hvíta húsinu nú væru sannarlega bandarískir hermenn að fara frá þessu svæði sem Tyrkir vilja

komið að því Tyrkir ætli að hrinda

taki taki ekki þátt né styðji þær aðgerðir en greinir Trump frá því á Twitter að ef Tyrkir geri eitthvað sem sem honum mislíkar

hefur vakið hörð viðbrögð víða um og áhyggjur fólks meðal annars samflokksmanna Trump á Bandaríkjaþingi snúa sameiginlegi óvinur allra

íslamska ríkið nái aftur fótfestu í Sýrlandi

í haldi Kúrda á þessu svæði gætu jafnvel orðið til þess að þeir slyppu úr haldi

Þórðarson utanríkisráðherra sagði við okkur

þessi stefnubreyting Bandaríkjamanna hafi komið á óvart

hingað til hafi verið gengið út frá því að bandamönnum í baráttunni

ekki ógnað og einnig til umræðu á Alþingi í dag og það vekur athygli að þessi stefnubreyting Bandaríkjanna um að draga sitt lið frá landamærahéruðum Sýrlands hún hefur ekki verið

til umræðu á vettvangi Atlantshafsbandalagsins þar sem þó ætti væntanlega að ræða hana sömuleiðis vil ég segja

og þessi hernaður sem Tyrkir hafa boðað í norðanverðu Sýrlandi er einhliða aðgerð af þeirra hálfu en

virðist hafa komið mörgum bandalagsþjóðum á óvart einar þið ætlið að

á óvart einar þið ætlið að

héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag karlmann á sextugsaldri til sjö ára fangelsisvistar fyrir að nauðga

syni sínum og brjóta gegn honum með öðrum hætti brotin framdi maðurinn ítrekað á árunum nítján hundruð níutíu og sex til tvö þúsund og þrjú þegar drengurinn var fimm til ellefu ára maðurinn neitaði sök en dómurinn taldi málatilbúnað hans ótrúverðugan dómurinn segir manninn hafa brotið á drengnum í skjóli trúnaðartrausts sem ríkti milli þeirra og hann eigi sér engar málsbætur mörghundruð íslenskar íþróttakonur glíma við afleiðingar allt frá minnisleysi og kvíða til hormónaraskana í kjölfar

sem fylgjast með íþróttum hafa að líkindum ítrekað séð svona atvik

færri vita hverjar afleiðingarnar geta höfuðverkur geðrænir erfiðleikar ljósfælni erfiðleikar með minni að skipuleggja sig og svo framvegis það eru fyrstu afleiðingarnar í þessu sem að koma kannski nokkrum vikum jafnvel strax eftir heilahristing en svo geta verið langtímaafleiðingar sem koma bara ekkert fyrr en

áratugum eftir eftir þessi högg Hafrún hefur ásamt hópi íslenskra vísindamanna rannsakað íþróttakonur sem hafa fengið heilahristing sem hefur bæði andlegar og líkamlegar afleiðingar fjallað verður um þetta í kveik í kvöld meðal annars kemur í ljós að hormónastarfsemi líkamans getur farið úr skorðum og við vitum að það þarf ekki alvarlegan höfuðáverka til að geta fengið

þannig að spurningin er af hverju er það svoleiðis rannsóknin beindist einungis að og fjöldi þeirra sem glímdi við alvarlegar afleiðingar kom vísindamönnunum á óvart það tóku fleiri þátt en við bjuggumst við og það voru fleiri sem við þurftum að kalla inn í viðtöl en við bjuggumst

við og það eru fleiri sem við þurfum að skoða ítarlega af því að það er eitthvað þær eru að slá út eins og við segjum á einhverri breytu eru með óeðlileg skor sex jarðskjálftar hafa mælst í Heklu síðan í nótt Veðurstofan lét Almannavarnir og Isavia vita í morgun að þar væri aukin virkni skjálftarnir voru allir litlir flestir innan við einn að stærð en óvenjulegt er að svo margir

skjálftar mælist þar á svo skömmum tíma Kristín Jónsdóttir fagstjóri hjá Veðurstofunni segir að þarna sé einhver smá óstöðugleiki sem sérfræðingar hafi ekki miklar áhyggjur af eins og stendur næmni

kringum Heklu hefur aukist undanfarið

og nú er hægt að sjá mun minni og fleiri skjálfta en áður þetta er mikilvægt skref í vöktun Heklu og getur vonandi lengt sem var stuttur í undanförnum gosum síðast gaus í Heklu árið tvö þúsund Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra mælti nú fyrir stundu fyrir frumvarpi sínu um bætur til þeirra sem

í Guðmundar og Geirfinnsmálinu Sigríður Dögg Auðunsdóttir er á Alþingi hefur eitthvað nýtt komið fram

þýðir þetta að greinargerð setts ríkislögmanns verði dregin

til baka

í fasteignafélaginu upphafi sem er í miklum kröggum samþykktu í dag nauðsynlegar breytingar til að hægt sé að taka eins milljarðs króna lán til að klára og síðan selja hundruð íbúða félagsins fulltrúar

skuldabréfaeigenda mættu til fundar í húsi Gamma við Garðastræti fyrir hádegi þeir höfðu í vor tekið þátt í skuldabréfaútboði í fyrir tvö komma sjö milljarða króna á fundinum voru samþykktar skilmálabreytingar á skuldum félagins sem eru nauðsynlegar til að ljúka viðbótarfjármögnun með nýju eins milljarðs

króna skuldabréfi segir í fréttatilkynningu vextirnir verða meðal annars lækkaðir um tæp tíu prósentustig og afborgunum frestað mikið er í húfi eða tvö hundruð sjötíu og sjö íbúðir sem upphaf er með í byggingu og er áætlað að öllum framkvæmdum við þær verði lokið á næsta ári nýir stjórnendur Gamma hafa gert áætlun sem miðar að því að tryggja tekjur

og hámarka virði eigna samlagshlutafélaginu upphafi er stýrt af sjóði Gamma eigið fé sjóðsins hefur rýrnað um níutíu og níu prósent fjármálaeftirlitið var upplýst um stöðu sjóðsins og stjórn Gamma hefur ráðið endurskoðunarfyrirtækið grant

haft er eftir Mána Atlasyni forstjóra Gamma að kappkostað verði að reka smiðshöggið á endurskipulagningu félagsins sem fyrst og að komast til botns í því hvað hafi farið úrskeiðis maður á fertugsaldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður um tilraun til manndráps hann er sakaður um mjög grófa líkamsárás og kynferðisofbeldi gegn unnustu sinni í gær frá þessu var greint í fréttum Stöðvar tvö í kvöld konan var færð alvarlega slösuð á sjúkrahús samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu gerðist þetta í vesturhluta Reykjavíkur maðurinn var hvergi

sjáanlegur þegar lögregla kom á vettvang en hann var handtekinn síðar eftir leit í íbúð annars staðar í borginni héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði manninn í gæsluvarðhald til átjánda október

heimsminjaskrá UNESCO

óskað eftir upplýsingum frá Þingvallanefnd um

skilyrðum stofnunarinnar Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er í þjóðgarðinum

já sá sem kvartaði yfir

hófstilltir miðað við annars staðar í ég vil ekkert segja

takk fyrir það ólík sjónarmið komu fram á fundi atvinnuveganefndar

atvinnuveganefndar Alþingis í morgun um útflutning á óunnum fiski þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir að það þurfi að fara sérstaklega yfir það að fiskur sé seldur úr landi án uppboðs atvinnuveganefnd efndi til opins fundar með fulltrúum ýmissa samtaka sjávarútvegsins um samfélagsleg og efnahagsleg áhrif á Íslandi af útflutningi á óunnum fiski í gámum sjónarmið Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi stangaðist á við

sjónarmið hinna sem segja að tilfærsla hafi orðið í greininni með aukinni tæknibyltingu útflutningur á óunnum fiski er mjög sveiflukenndur það er ekkert nýtt undir sólinni

að gerast í þessum efnum sem kallar á einhverjar sérstakar aðgerðir í rauninni í fréttum okkar í gær kom fram að útflutningur á óunnum fiski hleypur á fimmtíu og fimm þúsund tonnum í ár samtök fiskframleiðenda

og útflytjenda telja það samsvara um fimm hundruð störfum sjávarútvegsráðherra taldi ekki ástæðu til að bregðast við því okkur í verkalýðshreyfingunni er bara brugðið yfir áhugaleysi ráðherra það er mikið áhyggjuefni framkvæmdastjóri fiskmarkaðar Suðurnesja talaði um brotalamir vegna þess að hluti aflans sé seldur á fiskmörkuðum án þess að hann fari á uppboð hugsanlega þarf að endurskoða lög og reglur um fiskmarkaði sem við höfum kallað eftir

við ráðuneytið en það er einhver tregða um að það sé gert

sé hert á því að þessi fiskur sé unninn á Íslandi eða þessi fiskur

óunninn úr landi að hann fari í gegnum íslenska markaði það þarf að skoða sérstaklega fá Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði í ár þeir fá verðlaunin fyrir framlag sitt til að auka skilning manna á eðli og þróun alheimsins og einnig fyrir að uppgötva plánetu á braut um fjarlæga stjörnu fulltrúar akademíunnar byrjuðu

tilkynningu sína á tilvísun í sjónvarpsþáttaröðina Big Bang

að persónur þáttanna væru ánægðar með útnefninguna verðlaunahafarnir voru í það minnsta ánægðir með tíðindi dagsins

í ljós hann er áberandi blái veggurinn sem risinn er við Bankastrætið með upplýsingum um uppgröftinn og nýju bygginguna sem á að reisa bak við Stjórnarráðshúsið og á að hýsa

hluta af starfsemi forsætisráðuneytisins þar eru líka gluggar svo hægt sé að fylgjast með fornleifafræðingum að störfum við eigum nú von á að finna merki og ummerki um kannski tuttugu og fimm þrjátíu byggingar af því að samkvæmt heimildum þá stóðu hér allmörg hús á átjándu og nítjándu öld svo hafa einnig fundist leifar af eldra mannvirki hér undir

það var tekið í gegn nítján hundruð níutíu og átta þá fundust leifar af byggingu sem var með frá tólf hundruð tuttugu og sex

það er ekkert ólíklegt að það komi líka minjar frá elstu tíð ágætis heimildir eru til um reitinn eins og

á húsunum þar frá átján hundruð fimmtíu og fjögur byrjað var að byggja Stjórnarráðshúsið sautján hundruð sextíu og fimm og þá var það tukthús hér er náttúrulega svo rík saga og sem segir okkur svo margt við ætlum að reyna að skrásetja hana eins vel bæði með heimildirnar og svo fornminjar

Arnarhólslandinu sjálfu hluti lóðarinnar tilheyrði

og í uppgreftri nítján hundruð níutíu og þrjú komu í ljós minjar frá elstu tíð þannig að á reitnum gætu komið í ljós útihús eða stærri byggingar frá þeim tíma maður býst við svona flestu sérstaklega á en ég hef nú oft fengið spurningar um

muni finna svona kannski eða keðjur eða eitthvað en ég veit lítið með það en það eru þegar komnir áhugaverðir

átjándu og nítjándu öld hvaða gripir eru það það er mjög mikið bara

gler

og mikið af grjóti sem að menn hafa reist hér í grunna á byggingum og fleira fyrri áfanga uppgraftarins

janúar og seinni áfanga nær bílastæðunum og Hverfisgötu fyrir næsta haust óður til

er hugmyndin á bak við nýja sýningu sem opnuð var í Brussel á dögunum sýningin er hönnuð eftir bandarískri hugmynd hún er ekki síst ætluð virkum notendum samskiptamiðilsins Instagram en þar er hægt að taka sjálfsmyndir í þrjátíu ólíkum aðstæðum sem eru allar myndrænar boðsgestir á opnun sýningarinnar voru áhrifavaldar fólk sem notar mikið og er með marga fylgjendur og norðlæg átt verður ríkjandi fram á helgina hið minnsta og kólnar því smám saman á næstu dögum rigning er í kortunum fyrir láglendi norðan og segir Theodór Freyr

hann segir viðbúið að snjói til fjalla frá og með morgundeginum sunnan og

verður úrkomulítið og bjart veður á köflum Theodór fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum Edda Sif

sér um þær í kvöld og þar ber þetta hæst við förum yfir leik Íslands og Lettlands í undankeppni EM kvenna í fótbolta íslenska liðið vann stórsigur

er nú taplaust í riðlinum eins og það sænska við heyrum í stelpunum okkar við hittum líka strákana okkar Emil Hallfreðsson sem er án félags lætur umræðu um veru hans í hópnum ekki fara í taugarnar á sér og svo förum við við yfir atburði dagsins á h m í fimleikum sem stendur yfir í Þýskalandi

lokið undirbúningi fyrir hernaðaraðgerð gegn sveitum Kúrda í Sýrlandi ákvörðun Bandaríkjaforseta að flytja á brott herlið á landamærum Sýrlands og Tyrklands virðist hafa greitt götu Tyrkja höfuðverkur geðrænn vandi ljósfælni og minnistruflanir eru meðal þess sem

íþróttakonur glíma við

samkvæmt nýrri íslenskri rannsókn oft verður einnig truflun á hormónastarfsemi líkamans fasteignafélagið upphaf sem stýrt er af Gamma ætti að vera komið fyrir vind eftir að

samþykktu að taka eins milljarðs króna lán til að klára tvö hundruð og áttatíu íbúðir félagsins fornleifauppgröftur er hafinn í miðri Reykjavík

bak við Stjórnarráðshúsið þar gætu fundist minjar frá upphafi Íslandsbyggðar þessum fréttatíma er

næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld